Rí martíyú ndayóo̱ꞌ má mu̱waꞌdáá guꞌjuáá, ra̱ꞌkhááꞌ i̱ndóó tsú náa̱ꞌ nuñajunꞌ. Ndayóo̱ꞌ guꞌjuáá mu̱du̱ma mbá klábú, o̱ ma̱jmaalú mu̱ꞌdra̱ꞌmáꞌ mbá ixi̱ jma̱a ríꞌkhui̱ o jma̱a klábú má. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ mu̱khájuíi̱la jma̱a má náa̱ꞌ ixi̱ rí jnéjmaa mangaa buꞌ.